पोलैंड के लोग आमतौर पे बहुत मिलनसार होला। इहाँ के लोग अपने हर कार्य के लेके बहुत सक्रिय रहेला। पोलैंड में <hesitation> मददगार, विनम्र भइल ई सब गुणन के बहुत प्रोत्साहित कइल जाला। शिष्टाचार के भी इहाँ बहुत अधिक महत्व दिहल जाला। सामने वाले आदमी से बात करत समय आपन हाथ जेबी में डरल बहुत बुरा <hesitation> व्यवहार मानल जाला। इहाँ के मने घुमल फिरल और घुड़सवारी बहुत पसंद करेला और गुफा के आनंद लिहल भी इहाँ के लोगन के प्रमुख शौक में से एक बा।